E sakafo nentim-paharazany tegna tiako da i vary amin'akoho, zay eka voalohany, ankoatrin'ny vary amin'akoho de vary amim-bily da vary amin-kena da <hesitation> izay, izay zany e tegna tiako.